Çaji i orës pesë është një traditë ikonike në Mbretërinë e Bashkuar, por ka edhe ndikime të forta muzikore, si rocku britanik me grupe si Beatles dhe Rolling Stones. Futbolli është një nga sportet më të ndjekura dhe më të dashura, me klube historike në të gjithë vendin.